Ny sokatra dia biby afaka ompiana ao an-trano, de ny toetra tsy manam-paharoa ananany a de izy le <hesitation> ma- mandeha miadana kely, de izy konko a ela velona, misy miteny hoe ny fidoboky ny fony hono a miadana be koa, de mety zay no mahatonga anazy hoe ela velona, ela izy zany vao maty.